אָנָא קִנְפַצֵל נִסְמַע הַמוּסִיקָא הַעַסְרִיָּה, עַלַאש? חִית הַמוּסִיקָא הַעַסְרִיָּה קִתְעַכְּס הַרּוּח דִיַּל הַווַקְת לִי קִנְעַיְש פִיה, וְקִתְקוּן מֻתַעַדִד בְּזַאפ פִי הַאַנְווַاع וְהָאֻצְוּאת, וְקִתְעַטִי לִיָּא הַטַּאקַּה וְקִתְכַלִּינִי נִחְס בַּחַיַאת, וְקִתְקוּן גַּלְבַּן מֻרְתַבְּטָה בַּתַּקַּפּוּת הַשַּׁבַּאבִיָּה וְהַתַּקַדֻּמּוֹת הַגְּדִידִין, וְלָקִין הַמוּסִיקָא הַקְּלָאסִיקִית עַנְדְהוּ קִימְתוּ, וְלָקִין הַמוּסִיקָא הַעַסְרִיָּה קִתְחַסְּסְנִי בַּאִלְאִנְתִמָאא' לַחַאלִי.